باش نتعرف على أصدقاء جداد في بلاد جديدة فضروري أنني ندمج في الأنشطة الاجتماعية ، نتلقا مع ناس عندهم نفس الاهتمامات وغادي نكون منفتح ونبادر بالسلام والتحية والنقاش ونخلي عندي عقلية إيجابية وصبورة